Kua jirafa retako guinoï iyayu puku, jokuako imbaeporuvi oñoraro vaera, jare ko oupitɨ vaera ɨvɨra räkä, okaru vaera, jokua pe jaereta guinoï mbaepuere ïrurëtägui